Oli éluw nay nang ubil ébang yo, oli bélabéén yo, nang ulabéén yo éjoow fanayo jaraam yo éhay do, bekaan do mutaséén tout do maal mau nulabéén yo, nang éjoow injé éhay, nupurénul yo béŋayo ukan ma gatégéél ma nak ukan yo ma nuŋa funé nugubén ma. Nuŋa fulécum fara gasanki ma, fa kané gasanki ma miin ugub yo ma, nuŋa yo uhayéén busaha. Doru busaha nang uhayéén do, yo bépiyo do. Yo bépiyo to nang uŋanlomé feriit feriit nulabéén tahé nusiil nukaan nucoho. Oli mé, numiré nay si frigo sibajut, si frigo sibajut, baan nang ubiil ébaaj ma waaf wanogoré nang éluw bo mé, sén ubang yo piyo diit ékajéén. oli sén ubang yo piyo déét ékajéén mara bélabéén yo tout nuhayéén yo do gahayéén gagu, oli to nak utébulo mé feri feriit nusahoor ukan gakarari nak usiil. Oli mé nak usiil yo mémé. Ēém bat ujaam hahé arégi may ha injé éluwoom jaat nibanbang yo nékajéén kajéén. Baan no umiit éñankatang.